اول شي اتأكد من الدراجة إنها في حالة جيدة ويجب إن يكون توازن على الدراجة <hesitation> ويتعلم على الدفع <hesitation> والتوازن والقيادة شيء مهم جدًا و <hesitation> التحكم بالمكابح و <hesitation> التوجيه تحول تحويل الدراجة قم بتوجيه المقابض باتجاه الجهة اللي تريد أن تسير فيها، والتدريب المستمر يجعلها أكثر سهولة.